La om wula reh nkikojom kotaq kii kotaq kitelaraña la telaraña pan poqom tah janaj rii ritraducción ru'uum re' junaj chikop ke ke hoj man qa man qaye'ta rik'achariik eh la om wila reh nrib'anam koon risuuq' naq'aram koom je'laa' reh niri'nam risuuq' chiwach janaj chee' chiwach pan janaj rincón chiwach ahpare' neh reh nriraq la qa'sa re' rikamaniik la sa suuq' loo' re' peet niriwii' riwib'al la om la om wula rej re'ka talab' riib' manawula' ta ee uchpachiil reh om manawula' ta je'laa' la om nawilam koom pereeyn pereeyn talab' riib' entonces la riwib'al loo' nkamaj rej ke manre'ta reh niriwura manre'ta reh ee niri'nam qa'sa manek' pero la sa om pereeyn narik'un saam riib' la si riwib'al loo' inkamaj reh reh nrichap rik'uxb'al kore'eet narib'eja la are' janaj sa utz' janaj sa xanan janaj sa rich'eet chikop ahpare' loo' nirichila naq nariropana nirib'iiq cha nirich'ahpa koon panaa' la si risuuq' la si risuuq' loo' entonces tah riye'em lugar reh nirili cha tah riye'eem chance reh de ke eh nirijee'la cha entonces nirichila sa om <hesitation> Reh rahtz'in koon la sa chikop loo' rah koon ruu' <hesitation> nirichila qa'sa re' nirib'anam q'uun q'uun riqam nirik'uxum qa o kore'eet re'ka nari narichapam la chikop loo' re'ka reh ri'oqxanam koon reh ri'oqxanam koon loo' eh niriqapam rik'uxum qa wach o xa re' ja'ar wula pach ahpare' la sa om loo' inkamaj ar la si risuuq' loo' reh riye'koon kotaq rimaloj kotaq maloj loo' rik'amam cha kotaq rich'eet om xa re' kotaq rich'eet om pues yaya ki'k'ejala yaya nkiye'koon la suuq yaya nkisik' kik'achariik eh por aparte entonces wila k'eh qa'sa taqee' eh man qak'axamaj ta hoj panaa' la panaa' la risuuq' la om la om kore'eet janaj sa chikop hoj man yah qa qaye'ta rii rik'achariik xa re' hoj la pan qaa pan la qano'ooj wula janaj nim significado reh xa re' nqaa qab'anam ruu' kotaq om re' man qa kansaam ta porque je' keh naak kisik'im kik'uxb'aal eh tah qa'sa re' daño o perjucio nkib'an reh chi qapaat xa re' pues qajam qa qajaam qasik'im janaj forma qa'nah mood reh nqajosq'ana reh pues man cha nwii' om pan qapaat eh pan la lugares ke hoj nqaq'ar ke xa man yah re'ta yah kiroo ru'uum re' kiroo re're' nqacha'jeem la om koon